<hesitation> Akory aby e, <hesitation> pilote zany zaho mizaka amindreo zao an, ansena io zany mandalo aminà toerana misy rivotra misafofofofo be, de <hesitation> aleo aoka sika samy hipetraka tsara, de <hesitation> fatory tsara ny fehikibonsena, de hijanona am- f- am-pilaminana fa ataonay araka anzegny ahafahanay aminanjy.